:Oror: deh <hesitation> 'on 'ye-a' 'de 'on 'da nyorsoa :a zio' eh-: 'dhu, 'an mu :koan: bo, 'an mu-a :koan: bo :yee' 'on :ne 'de 'kaa di, 'on :ne 'de bos :or no-a round town bos or-: :korn 'di 'on :ne, :yee' 'on 'wluh 'de 'on 'bli, 'de :wor 'on 'wluh 'de 'an mu :koan: bo. Deh 'an kpa-a, 'kaa: 'peh-deh :due' gbai' :ne 'de 'on 'paa-dih, :yeh :eh kpa 'on 'on 'pehe-eh, :yee' lase: :ne :eh :sie :ao' :mor 'on taa 'de-ka yi eh :due' sie de 'on 'paa-dih', 'de :wor 'yu :due' :ne or 'da, nyorsoa' 'daeee:! 'Wli-eh: :eh :ne-a 'de :on 'paa-dih eh :due' gbai', so ya-eh 'de :on 'ye-or zio po. :yee' :ka or za-eh 'suh :yee' deh zio' 'on :gwlii'-dih, :yee' 'on :sorn 'weh, 'de 'on mu 'de 'wli-eh 'jeh :dao' :eh :ne-a 'de 'on 'paa-dih 'de 'on 'o 'on 'nyi-eh-uh 'on :flon 'paa-dih dih, 'on se-eh :porluh ken-dih :na-dih :eh :mor 'an mu 'de-ka :ye-a 'jeh. <hesitation> :ka 'on to-a 'o 'wli-eh :eh :ne-a 'de 'on 'paa-dih, 'on to-eh 'o!, :yee' deh se 'de 'on :paa-dih :ne, because 'wli-eh :eh :ne-a :due' 'on gble-aa', :yeh :eh 'ye-a 'on de kpa, 'dekorn: :yeh eh 'ye-a on 'de ya-', 'de or wlu or 'da, nyorsoa 'da, :yeh :ne-a :za-eh 'o :on 'ye-eh 'de :ya :an mu deh 'ye-', :yee' 'on mu 'on :za 'o 'wli-eh 'o 'on :za-eh 'o 'on 'nyi or 'weh. :yee' ti :dao' 'an no :koan 'de :bank', 'de :wor 'on :ne 'an no security :koan: 'de :bank, 'de fib :bank-', deh 'on mu-a 'de 'on nyni-a 'on :dhe-dih :dheeee:, :yee' nyor-kpalu :due' :or-: 'da <hesitation> or 'wluh <hesitation> old road, or 'yle, or yi 'de bank-' 'de :dha 'kwi-a po an-a'a: 'wlii, 'gbu :on :korn-a 'zorn an ya-a' 'wlii 'de :wor or yi. Or 'yle, 'de :dha or 'wluh-a :or :tehn-a 'o, or 'yle :yee' <hesitation> 'gbu on 'yi tutu nyor-a pa, or 'yle 'gbu on 'yi 'i nyor pa. ka or no 'de or 'ye 'on, or :ne 'o :gwie: on po-a 'do :wor or :ne 'de or 'ye on. 'De or 'da 'o 'on yubo: :on 'weh 'o, 'de 'on 'da een dhih 'jeh mor-: 'mor-: :a ne :dha :due', 'de or 'da :ao'. 'De or 'da 'on yi 'nor 'gbu :a keepin-a 'wlii 'do :wor 'on yi, 'on yi 'o 'wlii eh 'we 'beh-dih en 'ye 'we :meheh'lo no zean', :meheh' 'sorn no :wor :dhe-dih :a :ne 'de 'di zean', so, :on 'beh-dih: :on 'ye 'on :za-dih: :e? 'De 'on 'da keen. :ya 'de :an :chlee-deh :eh <hesitation> nyor kpa, 'yle 'on 'ye-eh chle, 'de or mu or :ya 'de or-a'a: chlee-deh, 'de 'on chle-eh eh :gweh 'i, 'de 'on 'da 'yle :on 'ye 'o an-a' <hesitation> deh :an po-a 'o :an pepa ken :eh no-a an-a' :ji-eh: kplo 'de an po-eh truh :eh :mor 'o 'yle :on 'ye 'o po, 'de or po-eh 'o, 'de on kpa-eh, :yee' on :za 'o 'wlii 'weh, us-a 'wlii, 'kwi 'bli :wlii, 'de on :za 'o on 'nyi 'on, :yee' 'on kpa-eh :yee' 'on 'nyi-uh on, 'on :za 'o or-a'a: 'wlii 'on 'nyi 'or on, :yee' or pobo 'o or :za 'o one dollars fifty cent eh-: or 'nyi 'on, 'mor or se-a tior deh 'ble :yee' 'an :porluh 'pehn-dih. So 'on po nyorsoa zio' 'de 'we-eh kind :dao' 'di. :yee' :ka 'on mu-a 'de 'on change-a 'wli-eh :dao', ti :dao' :yee' :koo-borlor no <hesitation> seven dollars fifty cents, sevev hundred and fifty dollars, :yee' 'on mu 'on dhen-a :koo:-borlor' :yee' 'on kpa-or. So 'on po-eh truh :mor nyorsoa :ne 'o :on 'klei' deh :dele' :eh 'ye-a :on :dhile: eh se :ne. So <hesitation> :mor gwlor-nyor :mo :on :dhe-dih :yee' 'nyi-a 'jeh nyorsoa. Nyor :or zi-a zabe, nyorsoa-a' mu or zabe :zi Nyor :or zi-a zabe nyorsoa or-: mu or zabe zi-', :yee' :an mu deh no-', :eh :mor deh 'an no-a 'an mu 'o deh :za, :mor :on kpa favor 'de nyorsoa bo, :mor :on :fuo: or ti :eh :mor deh 'an no-a 'an mu 'o deh :za, :yee' nyorsoa-a mu 'o :on 'kle 'i :ne, deh :dao' :an mu 'o deh :za 'jeh-ka, jorwor: :mor :on :dhe-dih 'de :on 'ye-a 'o 'on :se 'de deh zai 'o :yee' eh meanini :on deceive on 'jeh 'weh 'de :an mu 'de kpa-', jorwor: :on 'ble favor :eh :mor deh :daa 'an nu-a 'an mu 'o deh :za, deh :on 'da :an mu 'o deh :za, nyorsoa-a' mu an wlu worn or mu-uh bless se-eh ken po. So 'on se deh 'ye :eh 'ye-a worn :kma :eh 'ye-a 'o nyorsoa' :zi. Deh 'on 'beh-dih: 'on 'ye-a 'ye eh-: 'o, deh 'on 'ye-a deh 'jeh gwlor-nyor deh eh-: 'o, :eh nyorsoa no 'do 'on bo.